Komediya ko'rishni afzal ko'raman chunki u kayfiyatimni ko'taradi va charchoqlarimni chiqaradi drama ham qiziqarli bo'lishi mumkin <hesitation> lekin ko'pincha komediyani tanlagan bo'lardim.